وفي الحقيقة مكنتمنى نفقد حتى شي حاسة حيت كاملين مهمين لا البصر ولا السمع ولكن من الناحية الأهمية البصر أهم من السمع لأن البصر ملي كتكون كتشوف را هديك هي الطريقة ديال الاستماع، والبصر هو أحسن طريقة ديال الاستماع.